Dua tolu upa lima ini pidu waru ciwi sampuru sampur ica sampur dua sampur tolu sampur upa sampur lima sampur ini sampur pidu sampur waru sampur ciwi dua mpuru dua mpur ica dua mpur dua dua mpur tolu dua mpur upa dua mpur lima dua mpur ini dua mpur pidu dua mpur waru dua mpur ciwi tolu mpuru tolu mpur ica tolu mpur dua tolu mpur tolu tolu mpur upa tolu mpur lima tolu mpur ini tolu mpur pidu tolu mpur waru tolu mpur ciwi upa mpuru upa mpur ica upa mpur dua upa mpuru tolu upa mpuru lima upa mpuru ini upa mpuru pidu upa mpuru waru upa mpuru ciwi lima mpuru lima mpur ica lima mpur dua lima mpur tolu lima mpur upa lima mpur lima lima mpur ini lima mpur pidu lima mpur waru lima mpur ciwi ini mpuru ini mpur ica ini mpur dua ini mpur tolu ini mpur upa ini mpur lima ini mpur ini ini mpur pidu ini mpur waru ini mpur ciwi pidu mpuru Pidu mpuru ica pidu mpur dua pidu mpur tolu pidu mpur upa pidu mpur lima pidu mpur ini pidu mpur pidu pidu mpur waru pidu mpur ciwi waru mpuru waru mpur ica waru mpur dua waru mpur tolu waru mpur upa waru mpur lima waru mpur ini waru mpur pidu waru mpur waru ciwi mpuru ciwi mpur ica ciwi mpur dua ciwi mpur tolu ciwi mpur upa ciwi mpur lima ciwi mpur ini ciwi mpur pidu ciwi mpur waru ciwi mpur ciwi saratus